<hesitation> Sakafo matetika ananana hevi-diso na tsy rarahina loatra de ny voatavo sy ny sosety, izany moa zany de tsy tian'ny olona rehetra mihintsy aty Madagasikara satria ratsy tarehy sady ratsy tsiro fa manampy an'izay koa ny angivy ah de tena tsy misy miraharaha satria ny fiainana ve hono efa sarotra de mbola asiana mangidy manganana koa ny vava.